Ah dadilahy, <hesitation> tsy magnino agnao, agnona mipetraka aketo fô ôh zah efa hiala alôha aro oh, avy akeo ko ah efa antitrantitra zegny ih mandreraka le mitsangagna ka le eh, agno rô mipetraka koa rô zafady eh.